nuk kam nevoj me gjet avokatin se pwrher kam t njwjtin, ja kam numrin qw kur isha shum e vogwl, edhe kam avokatin tim si din Cdo gja pwr mu edhe ai jam e sigurt qw ban Cdo gja pwr me nimu mu

Nuk jan t mira amwlsinat, nuk jan t mira mishrat e tepwrta, nuk a i mir alkoli, e kto duhet me shmang gjith njerzit, sidomos sheqernat si numri nji i shkakut tw shum llojevet smundjesh qw ka n kwt bot.

historia e familjes time ashtw shum e thjesht, njw familje shum e thjesht, po me shum dashuri, e kam gjet me dashuri t madhe edhe... me respekt, nuk e di ... besoj se kam familjen ma t mir n bot qw munet me pas dikush

Pleqt e mdhej nuk din me pwrdor hiC, disa mund t pwrdorin shum pak opsjone me fol me familjarwt ci i kan larg, e fmijt din me pwrdor Cdo gja edhe vetwm se bwjn keqpwrdorim me orarin...